Ohatra anahy manokagny zany e, raha misy namako, amin'ny maha namako an'azy zay, iaho sy magnano an'izao hoe sy mainsy zao gn'akanzo entinao fa ze lamba hoentiny, satria ze raha isikiny avao izy zay, da io zany miankina ame safidiny avao fa iaho sy hametry en'azy hoe sy mainsy zao lamba hisikinao.